Aprendre que les coses senzilles són les lo més el més important. No, les coses senzilles no, aprendre que el més important a la vida són les relacions, les bones relacions amb els altres.